Käsiga mõssu mõskõq? Võtat tuu musta rõiva, panõt näütüses kaussi vai kraanikaussi, panõt vii pääle, sa võit inne liotaq ka tuud, ja sis seebiga nühit tuud vai mõsupulbriga tiit kokko. Nühit, nühit, peräh loputat ärq ja panõt kuioma.